نئیں، مجھے نہیں لگتا کہ آدمی ہر وقت سچا ہو سکتا۔ اس کوں کبھی نا کبھی تو جھوٹ بولنا پڑتا۔ کچھ کام لکھوانا ہے، کچھ کرنا ہے، لوگاں سے چھپانا ہے، تو بھی ایسا اس کوں جھوٹ بولنا پڑتا۔ اور جھوٹ بولا تبئی اُس کا کام بھئی ہوتا۔ تو کبھی کبھی لائف میں تھوڑا جھوٹ بولیا تو مجھے لگتا نہیں کہ وہ راؤنگ ہوگا۔ اگر جھوٹ سے فائدہ ہو رہا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جھوٹ سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ برابر نہیں۔ ایسا جھوٹ بولنے کوں کوئی فائدہ نہیں، جس سے کسی کا نقصان ہو، کسی کے کام نہ آئے۔ کچھ لوگ جو بے ایمانی کا جھوٹ بولتے، وہ ٹھیک نہیں۔ ہر وقت سچ بولنا بھی ضروری نہیں۔ آدمی کوں آنِسٹ ہونا چاہیے۔